Spissu si dici ca "li cani sannu quali alimenti sunnu boni pi iddi e quali no". Ma nun è d'accussì. Ci sunnu cibi tòssici pi li cani (comu lu cicculatti, l’agghiu, la racina) e iddi, nun avennu cuscenzia di chistu, li ponnu manciari e dopu si sèntinu mali.